Ngabya inganza eryoya ebyalha byaghe ndeke ngahamba amaghetse, ingaghisunza ne sabuni ingaghisunza nakalhinga kakimba, neryongahamba esabuni ngahira yokwabyalh byaghi ingabyoya ndeke ingahirako na maghetse ingsbyoya ndeke ingahiraku na maghetse ingoya ebyalha byaghe aha sabuni yikihweraku esabuni yikibya yabirhwa okwa byalha byaghe neryu ibwa. Ingaghisumura omwa kakimba aku ngalhengekania indi eyalha byaghe bikabya ibya mahenia.